أكيد كنت أفظل نكون فنان كوميدي أن نحاول نضحك الناس من خلال المسرحيات نتاعي ونرسم البسمة على وجوههم ونخفف عليهم يعني الوطأة متاع الحياة اليومية والأستريس اليومي وبالطبيعة نحاول من خلال النقد يعني نقد ال-ال-الكوميديا السوداء نحاول نمرر بعض الرسالات.